<hesitation> laba kura kwara, labace wusa na kwara wude, wusa tindrere luwa dadahini askina vkwe ca wusava. Ku gwidaraka a takarda ce wusa takarda wine, takarda cine duk wusa sana vkwe tsine, azu ca kwara iyalwa a sikina da vini wudeva wusana akwa, nieken dughwede dughwede kena wusa sana vkwi sati a nata thire zfte, wuzine da hdwida, ugne wude ka sota uga'a mnadani gurdi ma wusa sana dada ghine. To ku nga kube cava ka kutha katha, kur waya chaka, ku <hesitation> bite kegha <hesitation> nice vka ka ka dighe bla ka ngaza, vka hana mbici, hana hakra ka sihi shiga da luwa, ma wani wanya kur wusa na, ma wai du kur, ski vasa na fe ski vassa illinse wusa va ɗiɗuwe gure hiya a laba ca wusana, niekene sana kwara kwara dughwedeha fte wusi dughwede fte wusa a kle luwa kena a hwayari ma luwa sita, dragha mine wusa sanata, dragha wusa, vka sana drata dradraghine, wusa ku ne cma cma ta Vka mka chadura dughredegha, ku wire a gug dughwedegha, sani, sihu maha nckem wudha wusa was hrmbath, wusar waca mbasara, wusar wasa a thvdza a wasar wude ba baza, wasa wude hiya, a wasar wasa ngre, wasa uda wira, nick ku dighe, maha wuda kura kwara, kwa kwara dughwede bi a luma juw ngre ana am nassarawa kena a wuda a cma ngre kwata kwata, na kathu bwihi haya haya ce ce babra kawa ka njaku njaku, ne ka duhwede, saya gwya hara klece luwa sana, ka chatur wusa mine da wusa shi shi ka ncke ca wusa, zga zarara, thvdza, wusa yandari a wusca wude <hesitation> ngre, har barya luma ci ngre mine cavka, dihine, dughaka da tazaba nckene sana laba, kur dughwedigha sana wude, har batare luwa ka bra luwa, batau governor kena a mahama zata a yahaya cene ca luwa, dugwide wusa gabadaya, wusa sana kur wusa. A wusa na kwara wude, ma kwara wude kwa kwa sili vala va, kwara ka kwa kur thire huta <hesitation> digna a wahala ffe, va, a wude huta wahala fte thireva Thire wasava, nine ga nta ski da mbuldwe wudeva fukwe ca wasa murca dughwedha va ku dighe magha wude, hili fitine sane wude kena sire a tua murtuga, wahari wahara kla kla za luwa sana har batra a thure vjaraha na milnana, neghwassa, duk dihi mika mahaka kena a wussa sana wude kena. Vfazanukehu mu wainayi wude waca, ni wasa ku wire kura ma duniya kwaza duk luwi, luwahasa, kura ca wussa tara vkire ca gwara lamina, ca gure wasa sana, wsaka waca ka juwa wuda makka ga jawa da jerusalem. Ka juwa ka mika he, pla pla kube ca wasa. A ski kudila ku ca mbuldu ba mba waca va gwazkafte badile yuwe gwazkafte badile hiya, sauki sauka nagha da wasa mna thire kawa, halna azrdara dwargi sai sai zadma na dwardi piska a bla ticiva pisk ma kidi kwa'a piskma guna guna nekena ka fara, duu di shi shi aska yude zadghari, mna da mna wasa san Aga wuda ma'a wsa da dera hlanava ku kurine a kube mka kaya, kube ca <hesitation> ldre titkwe ska zada ghari ka piska piska ghiya kur wayaca ku babrna ska da tugha ku gre ku zarava kugre ku wi ka tughe tughka wrda shine da pis-pisa ka vka ca wasa chaka, ku mane deva chaka ka ka pisiya a bla fici va tugha ka gre chaka ficile fiti nckene ka wanaya zarara ku gre, kubabra, ku hiya, ku wiza, to vjara nuke nay na kwara kuza, mure dughwede kha waɗa gwazakafle ku mure duk kwize, kwize a fte kla ca luwa sana ma, hhh waɗa gwazkafte san wuda ku dihi mu esha gwazkafte ham ru kha <noise> mka nagha ca wadha zuwa titkwe rvighe mura ka ɗua mura mbrate gwazakafte kur fte rvi mura tetkwe, ka mulda muldawe thire, ka wasa wude ku kihi ni, thure ka mana wude thri ci gwihi sana a wude waway va nina kwara kukur, laba ca wasana mu wudugwre a wuda way wasanava lilinge gida ca wudava, nine kha dada ca kwara wire da pahu yuwe wire da kethu ketha pahu vuwe da kethu kfe kwara wude, wire da washe wasa zu klasiege, sga wasdaghareka wasa.

Wsa sana aska mnata, kwara kwa wua kwa kwara ka russia ka america ga thailand, duka wsa sana ski mnta kasta <hesitation> wude luwa dadaghine kura wuda kana gida fte tia sana wuda a daga mur rd dughweda kana, ka nay hwa hre ma luwa cu va gma hiya muva, hiya wsa amma gwazkafte guli, akka agha kha mura ada tiguduwe a kwire na gwre, duk vka na dhi wude gwal, ka payanama payanama nay biyi wsa, gmana gwal ana abuja, nassarawa, wsa sana wuda kawa kurata kwara wuda saska <hesitation> sina, smiya shiga nayne mine, simiya shiga za nayna taraba, wsu wse na cha wsa kwara wude a bari a ski gmana wuda, a paka nise gmana paka la ba lu <hesitation> vka gida, a gra ka ghaya chaka, a hutwa ka yuwe mai kyau mbe duk na wsa kwara wuda aska gma niekeneva nina kwara kura kha lilinge ma gida gwre niekene azkga ufane, sau viya ka girre ju ngwhiya, ka girre kethu ketha ghɗaka, ma wa duwe waya, ku wiye da mbulda mbula kura waya china ka sau sau viye sina ko dmne ka kla, a dmni mbalkuva ka ka kethu ghdaka.